.<...>Ireto aby rolahy ñy karazan-tsôsy hitatsika: - Misy ñy sôsy tômaty; misy ñy sôsy takôsy; misy ñy sôsy. <shushes> pijaa; misy ñy besamely. <shushes> misy ñy sôsy frantsay, misy ñy sôsy amerikana, misy ñy sôsin-daoky.. <shushes>